जू गिलहरियां छिन सर्दियों मा भोजन जमा करदी। अर विशेष रूप से ऊ मूंगफली और बीज जमा करदा जू ऊ ठंडियों मौसम का इस्तेमाल कैरी सकदा। एक अलावा ऊ अफौते सुरक्षित रखणो तै। जू ऊंक घोसला छन वेमा से जंदन। जैसे की ऊ ऊर्जा च वे से बचे सकदा। जू उंथै ठंड मा काम ऐ सकदू।